Izy ty moa zany sy de fampiasaiko loatry, fa savony e tena fampiasaiko fa sy indraiky mampiasa liquide vaisselle, sy indraiky mampiasa sureau da sy indraiky iaho laha ohatry koe e eny e zay, zay e tena fampiasaiko zany e.